الله بجولك على أسهل ساندويشة. <hesitation> أجيب لك صامولي أو توست تمام؟ و <hesitation> وأجيب لك بيضة إجليها، أنا جلت لك كيف تجليها؟ و <hesitation> وأجيب جبنة شيدر شريحة، فكها حطها وحدة من تحت التوست، أو من تحت ال- <hesitation> الصامولي وافرش البيض من فوج، وبعدين حط كاتشب وحركات وبالعافية عليك.